<noise> <hesitation> caro sapu- nyapu kotoran ikan yo kareno ado banyak nyo lidi <hesitation> jadimkalau kotoran di sapu yo bakal tersapu jugo gitu, nah guno nyo sapu dak cuman buat nyapu kotoran jugo biso jugo buat nyapu sampah, selain tu jugo biso kayu nyo biso jugo buat bersihin kasur, macam iyo contoh, biaso nyo emak-emak aku kalau lagi jemur kasur tu pasti kasur nyo <hesitation> di pukul pake ganggang atau apo namo nyo <hesitation> kayu sapu tu na jadi banyak jugo lah kegunaan sapu ni, dak cuman buat <hesitation> nyapu- nyapu kotoran bae, kadang- kadang pagi- pagi emak ku juga udah nyapu- nyapu halaman apo halaman rumah itu nah, lepas tu lah- lah selesai di sapu yo di bakar sampah nyo tu nah, kadang pun sapu-sapu ni jugo beguno buat kito bersihin atap- atap rumah tu yang ado sarang laba- laba nyo, atau ado-ado apo gitu diats atap yang susah di jangkau kadang emak aku jugo pakai sapu gitu.